Om tainim miga sulo yari, mega sulo patete. Ga ravang kavuvu me ga van tava xin patete, me ga van tara market, me ga van ure xa vaga raxin a market a market, iak miang e miga market kirip. ana nian tani mem ga mana aga xa balin ka kar iano uro xa vaga oposot a visok kano arixen me sick kano, mega momonong <noise> me ga ravang ka waxu, mi ga van uso xatlu, miga painim inan, mega oxonon anan a visok niga galas, diga ilep inan miga van uso xatlu miga sosongot mi ga ian, miga ian kirip, miga sa van ka balin, iak uso xa gunon lak, uso xa vaga, uso xa gunon tanimem, miga momoru, di ga sa ribe mem pava ok a komiti iak ga sa ribe ravimen, monday de xirip dira ba van ta laen, laen nox kem no xa vaga, dira ba laen dira ba voworo ma na inom moxa vaga, ana inom moxa lotu dira ba vovoro me, dira ba klinim ari, mira ba klinim ana vaga te, moxa krismas so rat, mira ba klinim paga, vet tumanim ana vaga te. Mara ba ilep ana plava rava sula raunim ang gunon ana vaga. Ok di bai lepa a visok kavongising idi rava viniro ravidi gaba sixinim anan ka taem moxa krismas dira ba monong malus ka vaga, xa bagunon, elep a nian tara songot, tavet tumangain ana krismas, tide. Dira ba selebratim a krismas so na iot ka niu yia. Gana larim a visok diraba nan a nan ka ngas, ma dira ba painim aininim, dira ba inim, dira ba ron ogarin a niro ti xa ngas, dira ba painim a xo xa ngas. Dira ba xis dik ka gunon, arixen minung e papa me mama, enago me ramam dura ba wovoro lamun inung ma viniro maran, taba xis ka gunon wovoro, lamun taba ilep a viniro maran. A viniro maran, a viniro kali xidu, nasion taba xis maran taba gara na xalap maran ka gunon tanung. Ok ara baxain tano negara ara bak kixilik. A malangong, a baxain lixilik a baxain malangong a baxain tano ne gara baxain malangong ta ren. Momonong ka vaga, ido nao xa vaga eilep ana market tidu, eva das e market me ok eraba ilep a dura nu <hesitation> mani tu nane dura ba van uro la namatanai. Nao xa vaga raxin dura ba xun nian tavidu, du ra ba xun ana xalapi du nanen. Dura ba vadas baling ka bung larun, du ra ba van das ure xa vaga. Ma baxain lixilik miang ne gara <hesitation> usen krismas a ren. Lak lixilik madak kudun ine. Mat tarum met gunan lixilik ka ni met woworo, me bung kirixis karen, me bu poworo, ma xirixis kaen mebu poworo taram. Lamun ana inom panimet mera ba vet, mem taram me raba vet mera vera na bagunon ta ni men a gunon market tanim moxo market ka krismas niu ya. Ok me vadas me xiriris iak ma, me varevi lamun ana inom, ta nimem taram, ma < <hesitation> eravang lalap kawuxu, esa rebe ravidi dira ba van iano <hesitation> era ba van era ba market se xa vaga raxin ba market, era ba maru, a nian tano tama, era ba <hesitation> vadas balin, ka pode, ka bu laravat, a laravat era ba vandas balin, magalik, da ra ba van da raba xaxat a pinat xaxat a pinat ta vi de ra va redim balin kava unan das ure xa vaga raxin tava market <noise> ba market kirip, van balin lalo, ok du nanen du sa van lalo uro. La namatanai, uro xa vaga raxin ta va xun kalap pava baxain lixilik, e pupu lixilik kano, erubuk kano. A baxan lixilik. Dura ba kun kalap pavidu nanen <noise> duraba vadas balin, e papa tu taba vadas ta vailep idu, du raba vadas ure met tarum me ra ba momonong, momonong ka krismas me ra ba krismas nao xa vaga. Mem arixen taram anu bak, gara larun pisok kano, ebu luxautik idi, ebu tango di tarain, alarun pisok tomare, mebu momonong arixe. Miraba vadas baling muso xa tainim, eraba klinim a vaga, eraba rerep, rep nangin a gunon, era ba rep avaga, limen a vaga vadas ma balin ka xien uso xari, ros ana sospen, ava ros ana ari, era kilivo ari eraba ros ana pelet van das balin, eraba ongun a iap, eraba sosongot, eraba sosongot kirip. Ok mem taram meraba xis arixen, mera ba ian, me ra ian kirip, me sa xirixis lak, me serubusen mana viniro, na inom, mera om tainim magalik omera van uso xatlu, me ra vati oso xatlu mera oxonom ana, papa timem taba oxave a net taba i lep man so xa oxon namat, mera i mat nan ok me raba vadas balin, mera ba ilep a. Na xalap pani met tarum <hesitation> va ka balin ure xa gunonm mera sosongot mera ian me saxirixis me sa erubusen. Erubusen moxa lotu, erubusen moxa balan na vago. Naimon magalik, mera ba vera inom awa magalik mera oin tainim o mera vera inom awa. Mera ba xirixis nu nanan ru pupu to duraba ribe ra wiau ra ba soxot ra arisoson ka baxain rawa roros a pupu to a rubuk kano. A baxain lixilik eraba ros ine eraba senisim ine neta sige ana man taren esa ogos e rubuk kano. Magalik e papa timen taba vadas ka sarere ta ba vadas ure madak ure ka vaga ren ta vadas ure xa waga re. Ravana a bia lamun a gunon <noise> moxa visik lamo xa kunon. gunon maket ta nimet tarum no xa ngas. Van das ure madak ra wa ra wa ra vaxana bia. Van balin ian no ne taba xawei net lamun a iran, a malabur, kura xa basis ka waga re. Taba van das baling uro xa vaga met a singit paxana bia lamun a gunon market tanimet tarum. mera vet kirip a gunon tani mem, a gunon market ta vimet tawa market ka krismas ne sarere miraba wera pinat ma xaxat pinat balin tawa unan ure xa waga raxin ta wa market, market tawa pupu lixilik kano. Kure xa market ma pinat taren <noise> xa mande, tude meraba van uro xa tainim mera boros nangin a na tainim tanimet. Meraba van su balin mera sosongot mera ian. Mera ba eros kirip ka axien. Mira momonong kure xa gunon, mira viliso, xa wuxu xa tude xa wuxu, mera ba van balin, mera klinim a xatuan, klinim a xataun, moxa va a krismas so rat. Mera raba klinim a xataun tanimin, mera bin o malas ana mamat, te mama midi, bin o malas, me ra klinim, me ra rep, moxa va a krismas sorat divovoro ravi mem pava, klinim paga meraba o malas ningin avaga timem, vaga o malas a xatuan nao xa kem me raba vadas balin, mira van uso xari, mira sosongot, mira van uso xa ari, mira xilivo ari, ma ros pelet, ros sospen, me re ros, me ra vadas balin ure xa vaga, mira ian kirip tarum, axien iak, mi sa xirixis iat so stori nan, mebusa are vi nan tava visok, egara visok, iarun pisok papa timem iat io buk lukautim idi balaure di, no xa waga, dura du skul ara na disable na momonong mon no xa gunon.

Mara ba rabadik rai lo so xari, me ra ros sospen ma ros pelep ma na kilivo anari timem, mere ros mera van das balin ure xa gunon, me sa sosongot iak kavi met tanum, mera ba sosongot mera ba ean ka bxien domon. O mera ba ean kirip me sa xirixis iak, ok ana inom kanimen mebu vevet kana bung, ana bung kirip me ainan pa nimem mon opa mira oin tainim me ra vadas, me ra duxuma a market, me sa redim a market tanimem. nian vadas ure xa market, marbket kirip, ok mera van balin iano me ra duxuma ana inom moxa xabak me vevet kabak so xatlu o me ra ba omana mera <hesitation> vaga raxin me ra market no xa vaga raxin, monong ara vik no raxin me ra market. Ok mera ba vadas kana sarere a ba Van das ure xa vaga, oposot iak a taram panimem mera ba xun nian, me ra xun ana xalop pa nimet taram. me ra vadas ure xa vaga, me ra ba oposot idi ara vik, mi ra a monong rao xa vaga raxin mi ra a van das iak ka sarere ravo oposot idi, era xun a nian maran era vadas ure xa garan, met tarum me raba sosongot me reon, maru xa vuxu me ra viliso xa vuxu iak me raba ravang a sunday ba van tava lotu, nao xa gunon lotu, esta bu varavai ra vimem rabo logen a viniro xaorong taxin, mera lotu xirip, axien mera ba van das balin me sa momonong mom kure xa gunon. Mere vep me ra sosongot. so xari mon vadas balin me sa momonong mon nao xa gunon, stori nan ma nainom panimem me vet nao xa van mera ba momonong mon <hesitation> monday iak meraba duxuma ara inom iak mera ba van tava vevet